बिल्कुल बिल्कुल...बाकी संस्कृतियों मां भी भौत अच्छू खाणों बणद। जन आप पश्चिम बंगाल चलि जा त तौ माछ बणदि बढ़िया से। जन आप राजस्थान चलि जावा तखौ जो मेन खाणों ज्वो व्हंद मिर्ची भुज्जी, केर सांगरी चि। यी मेते भौत अच्छी लगदिन। एकदम देसी रौंदिन जो, सी बढ़िया लगदिन। तनि आप पंजाब चलि जा, पंजाब मां मेते परांठा भौत बढ़िया लगदन, तखा परांठा भौत अच्छा लगदन। बिहार चलि जावा मेते लिट्टी चौखा सबसे बढ़िया लगद। अगर आप उत्तर प्रदेश मां छिन त तौ दही जलेबी बढ़िया से खय्या। भौत टेस्टी ह्वंद।